Gwilin woma ndu uyaaŧi gi, a gjif giindi ma, umeges gi yó, uyaaŧi gi yó, uwúsi gi. Gegi séefi, haji séefi gimanda, we wéeti gogori gorawi, ndu uhajiwi gimanda gogori gorawi ujoolo. To wi suj hala ma hírin yaa fndéli nyaata haj waatoo waato, haji maa ggaadi ñuñu ma húrin yaa, ndu utúm gjooraŋ ma, ñuñu hamba mbóbootigi. Túmwi haji, ulayilayi wi gdúba tu fndéli fjooli nyaanta haj waatoo waato, gembe uwomgi ganti somen gdeeme gdeeme, gdeeme, gdeeme, wiloosaa ggin métigi, wiloosaa ttin yorigi.